Oire siposipoa purapavoi vova aioa, vao oapa ruipaparaveira. Auepa ruipaparaveira karuvera uvare eva karuvera, ari oavivu. Vaita toupaiveira, o goruvivuita vatepaiveira eva karuvera. Osio ruipaparaveira ra vokiarutuia va. Aiopa eva karuvera. Oire eva karuvera ari, viapau oisio uvuipai ra o eake upiarovivai oupari vova kovoara iava vo aioro evara. Oaiava oisio ruipaparaveira ra karuvera aiopara vo vutaro rutuia karuvera, ari, viapau oisio o upiavivuavuvai karekepievere; ari eva vearopievira raga avapapere; uvare oavivuavuvaita toupaiveira va eva aue karuvera, uva oisio rutu ruipaparaveira ra varaga aoipa vokiara rutuia, eva karuvera, oavivuita vatepaiveira va eva.